عشان تسوي طبق سلطة فواكه بسيط اول شئ اختار فواكه متنوعة مثل التفاح والموز والمانجو قطعهم لقطع صغيرة واحطهم في وعاء بعدين أضيف شوية عصير ليمون عشان تمنع الفواكه من السواد إذا تحب ممكن تضيف عسل او زبادي كصوص اخلطهم كويس وحطهم في الثلاجة شوي وبالعافية